أكثر طريف شوفته كان يوم كان صديقي حاول يرقص في حفلة لكنه طاح بشكل مضحك، الكل انبهر وضحك حتى هو ضحك على نفسه اللحظة كانت مليانة فرح وتخلت عن كل الهموم، وكلنا نتذكرها كأجمل لحظة في كل الحفلة ونتذكرها لغاية اليوم ونذ- ونضحك كل ما تذكرنا هذاالموقف.